Nuqa p'unchayniypi imatapis ruanichu, taytay mana munayta ruanchu mana gustanchu chayta , ahina nuqa kunan wata mana imatapis ruanichu, mukhunata mikhuni chaylla ,llank'ani chaylla.